Endoneesi jooni alsilamaagu ɓuri jaalaade. Jaale muuɗun eɓe njaha ɗun. Nden non eɓe keewi yaageeji. Kaa, so yimɓe maɓɓe njiidii fuu. Eɓe kampondira. Eɓe ɓuccondira. Ɗun e hono mun kaa fuu eɓe ngaɗa. Kaa, debbo e gorko ɓuccondirtaa.